Uwa ma gba ma umampi una nomi nu urin ubiye hin yaga yase ya gwata ha hin abu yaji yasa ya gwatana hin ibe zha mabu bisogono nu urin na shi ma na ma ko yashi uwe ya gwata na hin oh jala kaka cici ta tu goma hin nazhi na buya uba zha ma bu pana yashi abu yaji yese ya agwatana aba zhiba agwatana aba zhiba bu bu zha ba kuba tu ua bu zhaji ya zhimi gana urin bu zhaya zhu ma sai ta abu yaji yese ya agulatana ibe abu kubi urin bu zha yazhi ma nu huun kana nore abu ku be urin bu a abu kubi nlu gata a urin u u kulani agwatana na ta abu yaji yasa ya agulana na ta bu yaji buyi ko na gona biyi ko bu zha bu, zha bu a bunagani buyikulo bu abasa gabu tuguno a basaga bu abida aba saga bu even binhizha bi bye da ganana ma buyiko bu na poto bi hinzha bibyi bayashe jishiji uulana sa uko pana bu hin bu ya shi ga uulani akana bu zhimi oko gabu ata butu buyi bizha du ma bu kulana ya igbe tata dan a kana aba kuba ba ma urin bu ya ulana ba sai akana abu yaji yasa agutana a then akana mua mubu taciko ga nu makaranta abutacin ci a nu makaranta kana bisongona adu sasana. A bi kani bisogana a pata bizha ba kuba ma a zha otono umakaranta ubye na huwe p, primary bizha ba to cin go an nu secondry be zha ba ku ba bizha bu tacigo an nu makaranta utu uwenipo na po abukubi akana ta a huwe umakarata utu a gwatana ubu biyono kushiji ugudu na ashe a pana a yadu na she ma a tupa a ya abu kubi akana a gulaji nu hewe bizha ba kuba tu kuribi nam bizha bama umonu ubiye ba wuto oo nogodo biye bizha ba ya ga ukparaku biyari ba ya ga ogodo ubiya biyari ba ya ga ukpa, aku ubye ma na be zha baya ga hin asha ka utupu yashe ko ganu nu kai bu yash a bu trini mau mu bu abu ku ma mau bu lashiji ubisa gani ubiye na abu wanani iji a ba jin yi ni ba ga bu du bizha bu mama kuba urin bu du zha ya sha go ya ko tuguno tuna abuge ayarishe bizha ba kuba ma bizha ba uwrugano hlo ta zhimi iyi na a biga erin shi ya tazhimi bizha ba kuba ma bizha bakuba ma bizha ba kuba ma ta zhimi da gabu ni kaibu bizha ba kuba ma urin budu zha a shago yo ma lin mɛ yase mi do nuhulu.

Nu uwana ka gana shikapa ni kapi urimi she ha bonono sai tuga gana ra ata hinu shagogo gabu nu kai bu zhaya shago urin ubuyi kulo bu do zha ya shayigo urin maulu mubu zha ya shago go gabata du bapa ta du ya a bizha a kuba ma yes shi urin yi lagana nanli shi ba ganana no una mi du ya nu urin na zhimu tabi iya ibe a buku bi ahansabu a a <hesitation> zha zhuma ahasabu zha yaga a me alumu